Nne airim se nka-kpo-khit ejugi. se kpe bhagerig nnog nkrut ejugi. bhofa mbi obazi anora abha karim, se bofa abi-afo omo si ookpugm ka jen nkhira ejugi. Eyinm nong indi ano chang nkpo khit ejugi. Kpe jen nji nyima. nyima mbi na oyeb. nyima nji na oyebambinghe. And ebhu kpe nne na anora se-eh mme nkhit ejigi. mmokam mese obasi akan mme nkhit ejugi aji afo. Ejugi ebi ejum. na ejum nji mme nyene mese eh ekanob. Ebhu okhita ejugi ofa mbi okifon, omo fon bhofa abi-afo, ka jen okhira ejugi. Eyim eti eti bhiri mbi kin bikhin bikhiba, omo yen mbi a jen okhira-ejugi. Ane aki chibhe abega self se nyo-mfa akhira ejugi le eju. eji sim ye jen afo. amoyuk wut. so nkhira-ejugi chang ayena ofa, nkhira ejugi, nong ari ano nyen ejum emobha ebhat eje. so mme, ka nkabhe ame, na ejum nji mme nyene mesi. ejugu eka-nobh. Ekpi etu erig. ebhu nnog mfam mese ndue agore ofu nne abha yenin. Maybe nne akhibha, akichot ejum nji ekiyamm nki fii ndo so that nka chot ejum nji ekayam nne anyo-afo ka mbinghe. Na nong finerong ebhu enoghe happen ano ekarim. Nki kume-eka monset erig. nnog nkume mbinghe ame aki-naan mbinghe ame anog-anam. efep ajiafo efam ka bhiji. Ejum nji tat erong nji mme, nong ndi-ano eyamm eri se, de nne aka-siri bharam ayagm. Na ejum nji eyamam echingha. Ebhu aziri bharam oyagm. ejugi ekhiram becuase osiri bharam oyagm so bharam chang akoram, and mme erong nong ndi ano, chang nora, chang nsira bharam nyaghe nne. Ebhu nyen ejum ne ebhi. nsi-ra se ebhi, ebhu enyaghe. nki sira se enyaghe. Eyim abhi-afo me chang bikoram. and nka not nne ayium eyim ambi-afo me chang bhikoram and nka not nne ayimm eyim abiafo na nji mme nyene ka ekpin. khi abhon-nyen ame, mma abagano. mma akpina-ekpin abhak, Otageti mbi mme nnosa nkare abho ka ngun nnyi ri se. nong abhag-amo, de akpi ekhm nji no, aka kpi ekhin nyibhi. Nong akua ano abhak de ajen nyen ekat ejen nyen ekat ejen ekpin nji nor akajen nji-bhi, kpe ayene ejum nne kpe eyene ejun inne. De aka kihn, except afo nne anyim akhim ejum aji afo akara, then oringha se nne nyo-fa akara. Oyen ejun nne ka khin nji. oyen ejum nne, ching. Ka joe mmon nyo akhima eyit eje aya-a eyo ka ejum nji nne nji nne-yotat. Ka ngun nyi obhae. de ejum eja ebhiga, de nji ntem ebigye. Oyen ejuni-ne. yigi-amit ka jen eja asig. Ebhu oyigamit ka ejum nne, nne erong ayen eja aki-yiga-mit. Khin ebhu okin amit oki ka ejun nyi nne, nne erong ayen eja akin erong amit aki. so Ka khin amit oki ka ejum nnw na ejun nji nsina, nnora nsiri ane mma akua-abhak. because nong wut ochi ojak ano, njimabhak. Nong okue ano oki-yen ejim eti-eti ka ngun. Nji eri njino we khin nji, nji-eri nji bhi we nyanghe nji.